Laroui wngmani kahamkuk hamya kamo wngkha abo wngkha kubui tei wngwi manliya jesa khe ang laroui wngmani bagwi kha khwlaiwi sankha. Lamao accident wngkha aboni bagwi belai kheno delay wngkha. Kaisa kubui karon rwmani abo wngkha wngwi tongmani tei wngwi kokno phunuknai. Kwplaisa eba swnamjak majra bermani yakarwi tongmani abo poito tei khatungma no mwthangwi mano. Phiyaba ang swkang thángnai eba traffic ni tongmungrokno naiwi nainai. Lermani wngna bagwi samung bai kwrwngjak bebak samungrokno jora jora khe khlainani bagwi tei baniya khlainai wngna bagwi.